Ji's madyëch animal t'sëkëbyë je'e ka'a porque jue je'e myat'sëp yë ko'o yë badëp yukotyë yëyëch dun tu'uk na' t'sëkëbyë.